Kuugal gomnati to ɓamtuki risku lesdi, kañnji woni, gomnati daroo tabbitina ceede rawaandu ɗe jaɓaama ɗon maa to ɗe jaɓaama ɗe naftiree to ko haandi. Gomnati wo daroo waɗa kirkiro kuuɗe waɗa kreetin jobs, ngam ɗum hona to talakaaku.